Jinotooɗo ana haani tawreede saayo ndiyan, faa reenoo. Walla laataade neɗɗo baawɗo yino. Ana faaboo ɗun e reenaade du e ley ndiyan. So wanaa ɗun saa anndaa ndiyan, a waawanaa ndiyan, <hesitation> a walaa ko humbintee dow ndiya. <hesitation> Ɗun kaa a yehii tan, teer yaadan e maa.